हां..मेते विशेष प्रकारा कपड़ा पेन भौत पसंद छिन, जन पहाड़ मां जन ज्वो दोखु बणद, ज्वो बाखरा ऊनो बणद और स्वो भौत गरम भी व्हंद। मेते स्वो बिल्कुल भौत अच्छू लगद। येका अलावा मेते ज्वो पहाड़ मां फतुई बणदि, ज्वो पहाड़ि ट्वोपलि व्हंदि स्वो पेन भि मेते भौत अच्छू लगद किले कि मैं खुद ही पहाड़ि छू। त यि सब पहाड़ि परिधान ज्वो छिन, यूं ते पेरि ते, विशेष प्रकार पहाड़ी परिधान, यूंते पेन मैते भौत पसंद चि।